المويه دي حياه الزول والزول جسمه ده كله عباره عن مويه ،انا غايتو بشرب في اليوم مابين لترين لي تلاته لتر كده وفي الاسبوع يبقي ما بين اربعطاشر لي واحد وعشرين لتر ، لكن بي طبيعتي بحب اشرب مويه كتير، بحس بيها بتريحني لكن بتعمل لي مشكله، <hesitation> اني بكون محتاج امشي الحمام كتير ودي مرات بتزهج وبتخت الزول في حتات ضيقه خلاص